cha'neem chewa' qas re atz'yaq qas kinriyij qas otz kinwilan el wutz'yaqb'al ajeer taq tziij inwilmaj chel qate't qamam qas q'os kiliik kikojon e nab'eey qas kikojek el pa't xiken tz'e' xaqara' jun k'ay chek aqache' kyaq pir q'ab' cha'neem qas etla' chek kikojek rimal qas chewa' re'en qas otz kinwilan chech atz'yaqb'al qas otz kinwilan kinkojon nab'eey e li wutz'yaq re ni juyb'al taq'jal Tujaal e li saq pa't xiken tz'e' kib'ix chiran rimal chiran k'o k'ey taq etz'b'aliil chipaam xaqara' qas kitawnek qas ch'u'ch'oj qas otz kakojon rimal qast pina' k'o q'a' qana't q'a' xaqara' <hesitation> qas kirya' retiliil che katpe wii' chech kamoon, chech tinimet katpe wii' ela' kirk'utunsaj xaqara' niwutz'yaqb'al qas q'os kinwilan xaqara' taq nee' sintan kichirib' chi riij niwee' xaqara' kinna'an reech kinkojon rimal xaqara' ela' riq'osaal li ixaq rajawxiik b'la' li atz'yaqb'al qaya' riq'iij xa' kela' qaya't kaan taj chel kiya'am kaan chaqan li qate't qamam rimal ela' kajrik'utunsaj nemalaj qanejeel. xaqara' e rikojiik li uuq risutulb'al k'o laj kaya' qaj laj kirk'uton <noise> laj satalb'aal kirya' retiliil che'el katpe wii' xaq xu't kasutuj sin kaya' qaj saqa'n re kirya' retaal che ra'aj aj tujaal nik'yaj chek tinimet ke't la' taj kikb'an che quuq kikya't qaj taq laj saqa'n laj raaq' kajcha' chiran rimal ela' kirk'utunsaj xaqara' ra'aj che kajpe wii' rimal ela' qas rajawxiik qakojon ela' qas otz kinwil re'en xaqara' jun xariyan kyaq ela' kikojon li qate't qamam ajeer taq tziij ela kikk'utnsaj li kib'antajiik rajawxiik ra'aj qaloq'b'ej li qatz'yaqb'aal rii' che qas ewa' qas qeech cha'neem b'awa' k'o k'aj atz'yaq q'os qatziij q'os kika'yek xu' chan kirk'axan k'o k'aj chek kikb'an la' k'ax chiran t'isimb'al qas ara't chek kirya't chek retiliil xaqara' kirk'utunsajt chek che'el rajawxiik xaqara' kinya' jun nemalaj yakneem maqb'anla' k'ax chel qatz'yaqb'aal qatzij ne'wa otz qak'iyij xu' chan kajtijin che rib'aniik k'ax chel qab'antajiik li qaxe'aal qas qatzijtzij li qatz'yaqb'al ewa' si chuwa re'en che ewa' li atzyaq che qas otz kinna'an kinkojon el wutz'yaqb'al re rixiken tz'e'. re ewa' li saq pa't.